<hesitation> hitaande deemil diseneef, mi heɓiino e tiiɗalla gooto, nawi banngal jannde am. Ɗun nii woni ko hakkillan warti e muuɗun ley deemil disneefu ka.